lā puʻu, ʻea? ʻo ka pōʻakolu he <hesitation> maikaʻi loa he kōkua nui ka pōʻakolu e nānā <noise> i nā lā mua ʻelua ʻo ka pōʻakahi a me ka pōʻalua <noise> pehea e hoʻoikaika ai mai <hesitation> mai i ia mau lā mua ʻelua a laila <noise> e nānā pū i mua i nā lā ʻelua e hiki mai ana <noise> ka pōʻahā a me ka pōʻalima.